<hesitation> Ny misakafo amin'ny restaurant mety hoe indray mandeha isan-kerinandro ihany aho vao misakafo any an, fa raha ilay hotely tsotsotra moa izany dia indraindray ohatra hoe indroa na in telo isan -kerinandro fa raha hoe restora miavaka be dia tsy dia tena mandeha amin'izy ireny aho raha tsy hoe misy olona manasa angaha